बिस्तर, अपण सोवा बिस्तरा में। बिस्तर अपणा काने उपयोगी हैं, बिस्तर मे अपण जसा ठण्ड लागे तो ओढ़ ला। ठंड से बचबा काने बिस्तर जरुरी हैं, और जसा ऊबड़ खाबड़ जाग ने जसा साफ जाग नी हैं। वा कई कई बिस्तर बिछा के सो जावा और ओल्डा आपण ठंड में। बिस्तर में नींद अच्छी आवे बिस्तर में कीड़ा काटा से भी बच जावा। <hesitation> बिस्तर जसा ठंड की टेम पे ओड लांगा तो ठंड नी लगे। ओर बीमार नी होवा। ठंड नी लगेगो, बीमार नी होंगा। ठंड से बच जांगा अर उन्दाले जसा लु चले तो हलकों बिस्तर ओडांगा गर्मी आगी जिसे।